हल्का नीला रंग के सोचले हम्मे समुंद्र, समुंद्र के लहर और समुंद्र के गहराई के खयाल आवेला। समुंद्र के किनारे के ठंडा ठंडा हवा और ओकर ठंडा ठंडा लहर जौन पैर के छुओला हम्मे ओहु के एहसास होला। हल्का नीला रंग सोचले विशाल आसमान के भी खयाल दिल में आवेला। आसमान जब एकदम साफ होला तब ओकर रंग हल्का नीला दिखाई पड़ेला। हल्का नीला रंग में हम्मे खास रुचि भी बा। हल्का नीला रंग देखिके हमार मन अंदर से बाग-बाग हो जाला कहे से कि हल्का नीला रंग हमरे ऊपर बहुत नीक लागेला और ओह रंग के कपड़ा हम बहुत पहिरल पसंद करिला।